Gny cadenas izy io zany da miaro, satria nagnino? Akatony gny varavara na io raiky na io roa, akatony, afatotsiny amina raha raiky de igny mikatona igny zany magnidy gny trano tsy hivoha.